باش تبدل لبنو تاع اللوطو دابور جبد لكريك ديره من جهة تاع لي لبنو فيها راه مكروفي تحطه و طلعه أون فوا هاديك الجهة تطلع جيب لاكلي لي تحل البولون تاع هاديك لبنو تڨلع لي كات بولون موراها تجبد لبنو و جيب لبنو الجديد تركبه و ترد لي بولون تاعك تعاود لكريك تهوده أون فوا لوطو تهود ڨلع الكريك تاعك و رده